Kedzimbire bɩɩ ŋ tɔrɩ dɛ ŋñ gúlu dɛ ñ gulúwá dɛ ññ wuli dɛ, bɩɩ ŋ wuli ka tɛlɩ ññ kʋsɩ. Ñ kʋsɩyá ka tɛlɩ, ññ gañ. Ñ ŋ gáŋ lɔ bʋ bɩ kóo ññ tɔkɔ.